أجول بيت على شجرة أحسن يا للجو بالكويت صيفي أغلب السنة تخيل جاعد تحت ضل الشجرة، والنسيم يلفحك وشربت لك كستان شاي غير أن البيت على الشجرة أجواءه رومانسية شوي <noise> ،بس المركب ما أدري البحر وايد حلو بس العيشة فيه تخوف أحس ما كو إستقرار وكل شوية الأمواج توديك وتجيبك.